Tɔ umum eh ki dzur fɛ̃wu nyin li tirhi gbɛr kũ gbɛrkũ tsãrhĩ ba rri iyadom men korhu <hesitation> furh boi ku zĩ sisi to awatana fɛ̃wu utaar mɛn tirhi tsɛsa agam tsesa agam tsesa agan zĩ maa tsuke urha nga kpii mu fewu naa kaba mɛn zĩ idɛɛ irham kau abvur bvur mɛn tirhi kau abvurbvur kau izhĩ kau itsem kau abvurdɔrh tɔ ba kau abina kila kaba ka tirhi mɛn kpɔta ikũ utaki zĩ tsuke kaba tirhi kikɔ kaba kɔke mɛn zĩ gbashi gbɛr abvurbvur ik barshi iya izhĩ ba mɛn zĩ rɔi izĩha kũ ba bai den ni iya ni ffe abvurbvurha whĩrhĩ ka kai mɛn den ibee iba mɛn zĩ ngĩ ngɔ itsen tsã itãrhɛ̃ ni angwhɛ ni fa kwɛr. Kwɛr itsɛmha imaa ni tɛrhã ngge koi ni karha rha ngge ba nu iya ba rhun fur ũboi mɛn gha abvurdɔrh aba mɛn gbɛr zĩ ngwhɛ̃ ni fa ka koi mɛn kwɛr karba kirrake kũ mba rhi iya ni rhun uwou ko mɛn pfur bosa mɛn gha tɔ kame karsima ku ba akwai shinkafa mɛn ki kau mɛn kau shinkafa mɛn ki kau mɛn kau shinkafa wɔrɔ indɔi vanga ba imɛ ba indɔi zĩ maa nga ba torhi tsũ itse mɛn sei idzeu anunu nga ba tirhi tsũ tse men tirhi dzeu anunu tsur <hesitation> ghake nga tsũ itse cɛ mi tɛng shinkafa ha tsãrhã zĩ ni fa kwɛr shinkafa ha tɛrhã nga koi mɛn karhe ba shi iya furh boi mɛn igha ishaa abvurbvurha rɔ mɛn tɛrhã ngge ikoi mɛn bee agou tsuke tsu nga dzurha.